Anre-anre kaminang upojie wanre yanaritu <hesitation> sanggaraq bette sanggaraq nasabaq yero bette sanggaraq e magampammi akkiburenna deq namawatang nasabaq teppung mi bawang na otti pura ero ribette ni yakko panguttu e na tappa jaji le yanre.